يا محمد، والله ترى أعرف إن <hesitation> إنت تصحى بدري هذا أمر صعب، بس جرب إن انت تحط المنبه بعيد عن سريرك شوية عشان تضطر إن انت تجوم، بعدين أول ما تصحى حاول إن انت تشرب ماية أو جهوة خفيفة كدة، وأهم شي إن انت تنام بدري عشان جسمك يتعود يصحى بدري في نفس الوجت كل يوم، وأتمنى لك التوفيج إن شاء الله.